Este tts kítíí jaa kakuutu tísaa luli yua chii suni kantatu'utí jina'atí chii na nani nuu ntenu inteetu íí stee chuki luli yua tísaa este jaa kuu síí a chiyo tee kanteetí stee na nani nuu takate xii canchukutí xini ve'eyo xii te kaaka'atí, kaaka'atí tee yuana te ste tuu jiniyo naun kaka'atí maatí pero koo va'a jaa jiniyo kuu jaa kantatu'utí suni kaa io naa nani compañeru lulití kaa kantatu'utí jena'atí, kantatuún matí jena'atí tee suni <hesitation> tee ni jaa nuu nchaatu yau ve'eyo xii <hesitation> stee ve'e nuu sa'ayo nteyuyo tee kakukoyotí naun tí'í kanastututí yuu ñu'uyo te kíluli yua suni maa ka'aniyotí, chii suni mani kítí tísaa va'a kuutí jena'atí tee suni kaachití, chii io in kítí jaa sa'atí jaa nani io íín jaa natu'utí jaa sua koo, xii sua ioo xii ntasakutítí tee va'ani jii na'ani tee kuunini kítí yua chii kastu'untí nuuyo nu naun tínto'o vaii nuyo chii kakachití nuyo jena'ani.